სიამოვნებით ვისწავლიდი პიანინოზე ან გიტარაზე დაკვრას.

საქართველოში ახალ წელს ძალიან დიდი ხალისით აღნიშნავენ, წინასწარ ემზადებიან ამ დღესასწაულისთვის, აწყობენ საახალწლო სუფრას ქართული ტრადიციული კერძებით, ამზადებენ საახალწლო საჩუქრებს ახლობლებისთვის, მეგობრებისთვის. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა ტრადიციების დაცვით ხვდებიან ახალ წელს, თუმცა ყველა მათგანი ძალიან დიდი სიხარულით ეგებება ამ დღესასწაულს.

ჩემს საზოგადოებაში ადამიანები ერთმანეთს ძალიან ხშირად ეხმარებიან ხშირად საკუთარი ინიციატივით გამოხატავენ ამ სურვილს ზოგჯერ დახმარების თხოვნის საპასუხოდ

მეგობარს ვურჩევდი წაიკითხოს დათა თუთაშხია.

მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული გაკვეთილი არის ის შეცდომები, რომლებიც დავუშვით ჩვენ.

ჩემს ქალაქში ბევრი სხვადასხვა სახის ღონისძიება იმართება ხოლმე აქედან მე ყველაზე ძალიან მიყვარს თბილისობა ყვავილების გამოფენები და საბავშვო ფესტივალები

იდეალური შაბათ-კვირა ეს არის... აა... ერთობლივი სადილი ოჯახის სრული შემადგენლობით. ააა... ერთად გასეირნება და დროის სასიამოვნოდ გატარება.

ბავშვებისთვის საყვარელი გასართობი ადგილები ეს არის საბავშვო ატრაკციონები და ზოოპარკი.

ბავშვები ჩემს გარშემო თამაშობენ სხვადასხვა თამაშებს: კლასობანას, წრეში ბურთს, ჩოგბურთს, ფეხბურთს.

სამსახურში შთაგონებას მაძლევს საყვარელი საქმე

ძალიან მომწონს ლარნაკში ჩალაგებული ყვავილების თაიგული. სასურველია თუ იქნება ვარდის ან სხვადასხვა მინდვრის ყვავილებისგან შემდგარი ნაკრები.

ქართული ხალხური ზღაპრის პერსონაჟი არის ნაცარქექია. ეს არის ძალიან ზარმაცი ადამიანი, რომელიც მთელი დღეების განმავლობაში ნაცრის ქექვაში ატარებდა დროს. თუმცა დადგა დრო, როდესაც მას მოუწია საკუთარი მოხერხებულობის გამოვლენა იმისთვის, რომ თავი გადაერჩინა და თავისი გატეხილი სახელიც აღედგინა ოჯახში. მან ეს წარმატებით მოახერხა.

ა... აღელვებულ მეგობარს ვეცდები ჯერ დავამშვიდო და შემდგომ მივცემდი რჩევას სიტუაციიდან გამომდინარე.

მეგობრობის საფუძველი, ეს არის ნდობა.

სუფრის ტრადიციის მნიშვნელობა ეს არის ურთიერთპატივისცემის გამოხატვა და იმ სიყვარულის მიღება, რომელსაც საკვების გაზიარებით ვახდენთ ადამიანები ერთმანეთთან.

ჩემი აზრით აქტიური დასვენებაა დასვენების ყველაზე შემეცნებითი და მხიარული ფორმაა, ჩემთვის ის უკავშირდება ლაშქრობას, ბუნებასთან სიახლოვეს და ყველაზე, ყველაზე საყვერელი ფორმაა დასვენების.

დღეს ჩვენს მხარეში წვიმიანი და მოღრუბლული ამინდია, უბერავს სუსტი ქარი.

ბოლოს მე ვნახე კატა. ეს იყო ნაცრისფერი კატა გრძელი, ფუმფულა კუდით.

ადამიანებში ყველაზე მეტად ვაფასებ პატიოსნებას და სამართლიანობას.

ცა ლურჯია, რადგან მასზე თეთრი ღრუბლები ლამაზად უნდა გამოჩნდნენ.

ვფიქრობ, ხელოვნური ინტელექტი ძალიან დაგვეხმარება, ჯერ ზუსტად არ ვიცი, რაში, მაგრამ აუცილებლად დაგვეხმარება.

მე ძალიან მომწონს მხატვრობა. თავისუფალ დროს ხშირად ვხატავ ხოლმე.

დროის გატარება მირჩევნია გარეთ, ბუნებასთან ახლოს, თავისუფალ გარემოში.

ტექნოლოგიას ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ძალიან დიდი გავლენა აქვს, იგი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია.

ქართული ტრადიციული სამოსი სხვადასხვა კუთხის მიხედვით განსხვავებულია, თუმცა ძირითადად მაინც ყველას ეცვა, ჩოხა-ახალუხი მამაკაცებს თავისი მოსართავებით, ქალბატონებს გრძელი კაბა აუცილებლად და თავზე ჩიხტიკოპი ეხურათ. ახლა ტრადიციული სამოსის ნაცვლად თანამედროვე ჩაცმულობაა ყველგან.

ძალიან მომწონს ზოგადად სიარული. ხანგრძლივი რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე შემიძლია ვიარო დიდხანს და ეს ძალიან სასარგებლო ვარჯიშია გულისთვის.

ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება არის პენიცილინი.